أركز على السعادة الشخصية ولا المساهمة ف المجتمع أعتقد هيكون الاحسن اكيد ان انا اساهم ف المجتمع ولو ح- يعني قدرت ان انا اخلي السعادة دي ف المجتمع كلها مش شخصية بس هعمل كده فاعتقد ان انا يعني ممكن عادي استغنى شوية لو ده هيأثر شوية ف المجتمع وأخلى الناس كلها سعيدة ومبسوطة و كلنا متجانسين كده مع بعض فأعتقد ان انا عادي هختار المساهمة ف مجتمع و السعادة الشخصية هتبقى موجودة برضه لو انا ساهمت ف المجتمع وكلنا كنا مبسوطين